Mmémá ùnám ñté éwá, ñták ámì mmá ùnám ñté éwám ádé, ké ákpá ñtò mkpó áñkámáké mmá ùnám ñté éwá ádé kéwá ákpémé ílùñ, ájóhò mkpó ñwén ádé ákpéním ùnám kessién or mé ádwé ùbók ánúm ùnám ádáká ákpóñ étí éwá áwí tiétié ákpémé ùnám ádé báá éwá ñwén ámálíbén, ákpékùd ñtéwá ñwén ádùk álí ásiré. Ájóhó mkpó ñwén ánùkù mmá éwá ádé kékpé núm mkpò kílùñ ágwóró áká mkpó ké ánùñ ányóñ álíkùd mkpódé, inó íwíbén sádé ínó ámálióñó kéwá mmódé kílùñ ádé íwímá ídùk ílùñ ádé íbén mkpó. Ájóhó mkpó ñwén sémì ñùñ mmá éwá kílùñ ádé ákpédé ágwò ákpíhé mkpó ásín kídém ábén ákámá álí ílùñ ádé, éwá áná lióñó, éwá áná ùkpói, áná ùsíré, mmé mkpó ñtéré, mmé mkpó ñtéré, ádé mkpó ánámá némí mmá éwá íkpíbá kírùñ.